Adzakádzaká na ka vɔŋñŋɛ yɛ ŋsɩ baa tɔñŋá sɩ álámɩná na ɔ dóŋɛɛ yá. Adzakádzaká vɔñŋɛɛ sɔkɔwá mɔɔ, ka vɔñŋɛ yáa ka dóŋɛ. Ɩdzá adzakádzakáá valá atɛ dɩí ná go amá tɔɔ bíɩ adoŋáá kaá gɛ ká vala nɩ, ka vɔñŋɛɛ kaá loó ka vala. Adzakádzakáá yála ka lɩ ŋsɩ tíwɔ lɔ bili-bili mɔ kaá kɔní ŋñ atɛ, kaa kpaŋsɩ ná tíwɔ kʋrʋ. Kaá kpaŋsí ka vɔŋñŋɛ doo tíwɔ lɔ bɔɔyɛnɩ bʋká káá yele katɩ kaá kɔní bʋká bʋʋ fɔkí tahɩɩɩŋ. Ɩsɔɔ fɛyá adzakádzaká vɔñŋɛ, bʋwɛɛ yá ŋsɩ bʋwɛ ka lóto mɛ ñ ka kpaŋsí na bí adoŋá mɔ kaá kɔní ŋñ ná bɩ tírírírírí álɩ ka kɔnɩ kaa kpaŋsɩ ná tíwɔ kʋrʋ. Bʋ tɛlíɩ ñŋ kaá gɛ ká búti bɔɔyɛnɩ ka táa yɛlɛŋí ró bɔɔ, ka vɔŋñŋɛ ká kéé nɔɔ kaá fú ka dzɩñ kala adoŋá. Bʋká adzakádzaká ka vɔñŋɛ sɔkɔwá mɔɔ bʋ yɛ fɛkɛ ŋsɩ dágbaráá kaá bʋna kaá kʋna náñtɔníŋɛ. Adzakádzaká ditoó dzɛ bʋ kasʋsɛ níŋɛ, bʋ bɔlítɔ níŋɛ na bʋ bʋ kokórisé, adzakádzaká ka vɔñŋɛɛ kaá yúku kaá sáŋna bí. Tɔɔ bíɩ ŋsɩ, ŋsɩ nɔnɔɔmɛ mɔɔ, ka kaarí ka vɔñŋɛ kala, ŋñná bʋ kokórisé níŋɛ mɔɔ bʋtáa ná sɩ vɔñŋɛ wɛ bʋlɔ boé. Ñŋ kokóriyá ɖoró kaá lá ŋsɩmɔɔ mɔ, ká kaa tala adzakádzaká vɔñŋɛ goóre, bʋʋ ɖɔñkɛ gbɔɔɔ. Bʋ tɛlíɩ adzakádzaká yúku ditoó dzɛ. Adzakádzakáá kaarí vɔñsɛ ka yɛ bí ka gnɩŋ bí dágbará, bíɩ kokóriyá karɩ kpáta kaá gaŋtí mɔ, kɔsɩkɔsɩ ñŋ sɩ kasʋsɛ mɔɔ, ñŋ kasʋwa wɛ kaá gaŋtí goóreé adzakádzakáá kasríyá dzɩŋ sɩ adzakádzaká yúku ditoó wá. Doomi káá tala bʋlɔ bʋʋ kpáta sáñ kɛɛ yá. Ka yúku ditoó dzɛ. Ŋnáa? Bʋ yelé adzakádzaká ka vɔñŋɛ sɔkɔwá mɔɔ, ka yɛ fɛkɛ dóŋɛɛyá <hesitation> ka vɔñŋɛɛ kaá loó kaá dina. Kaá loó ka vɔñŋɛɛ, bíɩ kaá gɛ ká vala, bíɩ kaá gɛ ká lɩ fɔlɔɔkʋrʋ ká la fɔlɔɔkʋrʋʋ, adzakádzakáá loó ka vɔñŋɛ kaá valá na. <hesitation> dí sɔkɔwá kpákpárásɛɛ yúkúwá ka dzɩŋ, kpákpárásɛ dzɩñ dúúnia asiirisɛ, adzakádzakáá sɔkɔwá mɔɔ, adzakádzaká vɔñsɛɛ sɔkɔwá mɔɔ, kpákpárásɛɛ loó bɩ baá kʋná bʋkááta. Doomi bʋyɛ dágbaráá yá. Tɔɔ goóreé ma dzɩñtɔɔ taláaá dzɛ éé.